Ké lanta gnana hadama remme lanta gnaana dimassou anké nga toloηono, dima yogoy riini manga dioumé, dima yogoy riini kha a na killén wori. kengha a kéfini hadama rémakhou kéya allahma séré sou taga an timanté guéni, a na kilé ya walan kané, ken kilé angana woutou, a na tanda angana bogouti ké kilé aηa toloηono. A laye télé kilé yogo woutou kha a na dioungou kha toloηoyé nké nké hadama remmen ké, koudo a na kitta dimman diman thiou a ranta gnana.